Ny famataranandro a de fitaovana anankiray mandeha pile izy io, de ao anatiny ao misy fanjaitra anankitelo zay, de le fohy a manondro ny ora de ny lavalava zay a manondro ny minitra de le faran'ny lava moa manondro ny segondra, de le segondra iny a mihodina inenimpolo manome ny iray minitra de le minitra iny a mihodina inenimpolo manome ny adiny iray.